Kolera: megna, fotsy, mentso, manga, <hesitation> maintiny, <hesitation> mavo, volomparasy, <hesitation> efa voalaza efa voateny teo bleu, zay no hitako.